بالنسبة لي، أعتقد إنه عدم حضور الناس لحفل زواجي هو أسوأ، لأن حفل الزواج عموما هو تعبير عن الفرح، عن مشاركة اللحظات الإيجابية، اللحظات الحلوة، لحظات الحب، فلما يغيب الضيوف فهذا يعني إنه مثل ما تلقيت الدعم المناسب ما تمكنت إني أرتبط بناس كويسة، أما الجنازة فهي أصلا يعني الموضوع كله سلبي يعني.